La coltura propia delos Estaus Uníus pos quasi que no se vei. La coltura 'almericana' afinal es uropea, con una moral protestanti i con genti de tolos paísis d'Uropa. Peru tien méritu que huendu tan nueva i artificial mo-la aigan endilgau a tol praneta. Á queau craru que no me peta muchu, no es? Más les valía afial la su coltura propia, endígina, delos puebrus nativus d'América.